So ong aarung yaki ong aarung ongi impa ngoworokong ongi nungamon impa kuraisanno rotiwe'kong. Impa <noise> nohungung ong nommai noi, ong nommai noi yaki ong <hesitation> ong nungamong, ana kuraisa toku <hesitation> toku ho pokong o'ko kukewui, aii roki ongyori mongka monoro hayeuhetong, tokuko nokui ana pokong urini tiwoning ngawah oo ana pokong aarung tiwoning ngawah, <noise> roki ongyori mongka no'ra ana kai nommai owori topo manah, ehkong manni monomono pi'hetana, impah aii tiki romoki rotiwehngite monoingite aii tiki eneke kingking ngoromo tuhetong akai nii ana uwakoya rotingnana. Tiwongori yaki nahakong, ongi hongoponongu nahakong tii kuraisa monoiro hayeihetana, toku roki tinohno nohihetana nii royo hamung. Romoki ho pokong aarung monoiro na'rurako oo tii yii toku <noise> mirahurorohetono piho tonnako, ho ro nommai nungamong. Okei impa hoko kuraisa, ro kuraisa noi potingi . Roki ongyori impa konnumo ngoitong ngori <noise> monoimo ong nungamong hayeyitong, nawa' roki ongori pokong pirasi oo uwa. Impa norongung noronguina nommai nungamong hekowoning ngawah, ong kuraisa hayeumo pisini nawa'ko oto otohkoromo, ong hiya amah timah <noise> ongmo tuhetong. Uwa yii noi yewoning ngwah ongmo tuhetana. Tiwongori nohungong roko nungamong haye'ku nohiheton poti omihe. Toku roki tinohno nokihetong ho niko royoh hawah, tii nawa' aii roki tinohno pito toku ritih nokihetong mongka sensikeruina, tiko ro pokong aarung toku kuki minnoying. Tiwongori nahakong ro nungamongi haye'ku toku tinohno nohihetong ooh niko royo hawah, nohihetong poti noi omihenong. Nawa' urukoh korikori timo ho pokong aarung kukeihetong, tiko ro ong nommai roki toku kukeying, <noise> roki toku kukeyitong, roki yii toku nohitong ong pokong o'ko aarung tiwoning ngawah, tiwoning tiwoning ngawah. Roh aii nawa' tii romoki haringo to'hetana. Orutiru hoyori nong harihari tumotuhetana. Tiwongori yaki nahakong aarung kukeyi meng ong nungamong hayeihetong. Nawa' tuh rotireto, nawa' ong pooki nowori mukongro oo kisakaro yii ongno nawa' eneke si'hetana. Tiwongori nahakong ro nungamong hayeiku hoyori pokong aarung, mirahu meng riku monoyi ho nungamong hayeihetong. Nawa' roki ro onyo rokong manamanarei hayenno, tikite rotinno pooki o'ku rokong manamanarei sensikiku, eneke nowori nakah monoro aii ro yaki si'hetana. Tiwongori nahakong urukohno meng ho rokong pokong aarung toponing meng monomonoyeiro, monomonoyeiro enekeko tii pokunno, pemonno pekong aarung monoyeiro riku hayeihetong. Nawa' hoiko hayeruyu roki tingi pokunno, pumonno tukururamo uruherana. Hoho ko noi manni kukong kung. Nawa' ro hoiko roki manni hayerui rotiruyu eneke oingi koh pumonno, pokunno, nawa' hoi poyengnopo, nawa' hoi rotiying pomoroki, paramonope, paratondu tiwo ngarangara herana, tiwongori haye'ku urukoh tipekono <noise> murukihetana nokihetana eh! Nikai ong hayeingu yii patamuro mitiku toku topo ngamangama ra tikoko, aii urukoh nohihetong poti noi omiku urukoh kingking morohenana. Aii tikite tiki tui pehke kesingite nasipiki tuhetong, nohirihetong aii nommai ong poori' pokong, tiki hoi kingking monoihetong, nommai owori pomoro yewoning ngawahngung mirahungung oo yewoning ngawahngung. Tiwongiri nohikung nommaiko nungamong ko ho manni mirahu hoko pomoroko, pumonnuko manni ho mirahu tuhah, ho nommai tiwori orutiru ro raarah kori nong tuituhetong. <noise> tiwongori nohungkung nohuhnong manni toku roki ong koh huro nohku eh nikai ro hayerohnana roki minnoiro pitihe, ho tiwo ngawah manni tau. Minnoiro piku nawa' eneke toku topo tongo toku topo ho harumotuhetong ngoyeramo uruherana tiko hoi pomoro. Tiwongori nohungung mewa ho roki urukoh rokongi utoki piniiro kingking ngori siriro, impah aii ooh rinawarei mirahu, honowo rorongusing toku roki mongka monoiro. <noise> mongka mononro haye'ku roki nokihetana ooh hoho aii manni tau, <noise> tii romoki roti harihairngo toruituhetana, tiwongori nohungung, ho manni toku mirahu. <noise>